۲ شمېره زما لپاره د ملګرتیا او همکارۍ نښه ده. دا د توازن او دوه اړخیزې اړیکې یادونه کوي. کله چې ۲ شمېره ګورم، نو ملګري او ګډ کار مې په ذهن کې راځي. ۲ شمېره ماته دا ښيي چې ژوند یوازې نه بلکې د یو بل ملاتړ ته اړتیا لري.